Minya dɛm akwanya yi a emi da a - dza mɛyɛ paa nye dɛ <hesitation> Mɔhwɛ dɛ me na a ɔwoo me no, wɔnnwo no koraa wɔ ɔman yi mu na wɔbɔwo no wɔ ɔman papa m', ɔman a sika wɔ mu, ato ebusua a sika wɔ mu a wobotum aboa n' ama n'asefo a yɛreba no so yɛammbrɛ. Dɛm na mususu dɛ emi mebɛyɛ. Nna ne dɛm no so mɔhwɛ dɛ m'ebusuafo a hɔn mfe mbor mfe eduenu no, hɔn nyinaa mɔboa ma woefi <hesitation> ɔman yi mu. Wɔwɔ ɔman yi mu koraa mpo a motu hɔn fo na maboa hɔn na woenya ndwuma papa ayɛ a daakye nkyirmba no hɔn so wɔba a wɔremmbrɛ na woebenya edwuma papa bi ayɛ. Ɔno na mususu dɛ meyɛ a ɔbɔboa.